Mi sawran sobajo am mo yidi jangugo defte duddum o dinga yahugo sudu jangirde je mari defte duddum o joda ha totton o supta defte o yidi o hosa o janga. o dinga yahugo kullum o janga bannin watan o janga defte duddum je o tammai o jangan.